Kam vizituar tre vende: Itali, Francë dhe Spanjë. Çdo udhëtim ka qenë një përvojë unike, dhe kam pasur mundësinë të eksploroj kultura dhe kuzhina të ndryshme.